अब के खाने और पहिले के खाने में बहुत जादा फ़र्क है। क्यूंकि अब के खाने में अब मिलावट हो रही है। और जो पहिले खाते थे अपना उगा के खाते थे।